ہاں جی اسساں دا علاقہ مجھ اچھا علاقہ ہے، اور خاص طور کر اتھے جھیڑے نا سردیاں وچ سردیاں صحیح ہوندی ہے تے گرمیاں وچ معمولی گرمی ہوندی ہے۔ لیکن پہلے زیادہ گرمیاں زیادہ نی ہوندی سی، پنکھے شنکھے چلا کے وی نی ہوندے سے چونکے مطلب اے، اے اتھے درخت ہوندے سے، ہن درخت نی کٹائی ہو گیی۔ جنگل ختم ہو گئے۔ دوا اسنٹ آئے بڑے بوٹے ہوندے آ سے بڑے درخت ہوندے آ سے۔ اننا تو، اننا نی وجہ نال محلے وچ گرمی نی ہونئی سی ہور پنکھے دی ضرورت فیر نی ہوندی ایسی۔ لیکن ہون اے گل اے کے اتھے، اتھے خاص کر اتھے ساگ ہوندا اے۔ جسکو تارا میرا آختے ھیں۔ جیڑا سال دے بارہ مہینے پانی دی، پانی دے ہوندا اے۔ سرمللو ہے، سیرن ہو گئیا، کٹھو ہوگیا، اے جیتھے مرلے دا ٹکا ہوا پانی ہو وے اتھے جو فیری جیڑا اے، استو مرلے وچ فیری ساگ ہوندا اے اور بڑا لذیذ ہوندا اے او۔ بڑا مشہور ساگ ہوندا اے، ائیاں گرمیاں وچ اتتھاں اک ساگ ہوندا اے اسکو آخدے آں اسسی شوتال آختے آں۔ جیڑے لوگ اے منجھیں واسطے او را نے نا اس کو شو، ائیاں او، اردو وچ شفطل آخدے، اسسی شوتال آخدے آں۔ تے! او او وی ہوندہ اے، تے! کئی لوگ اسسی لوگ او وی، کھانے آن مکئی دی روٹی نال کھا نیاں، بڑا مزہ آندا اے۔ اور خاص کر اے جیڑا تارا میرا دا ساگ اے، اسکو کھانیاں اس نال لسی بنانیاں، لسی بنا ک دی یا منگدی کسی کے کھروں، تو او بڑا مزہ آندا اے، اور بڑی او مکئی دی روٹی نال کھاندیاں انکو۔ تے خاص کر جیڑا میں جیڑا ہے، کم از کم جیڑا میں یونیورسٹی وچ ہوندا ساں، خاص اے جیڑے شہر نے لوگ جیڑے ہین، اے پسند کردے سے، تے میں کے او ہی آخن عیرہ چاچا اسساں گرا کھا لو۔ ہاں جی، ایہ سدا علاقہ مُنوں اچھا علاقہ ہے تے خاص کر ایسا جو ہے ناں۔ سردیاں وچ سردی صحیح ہوندی ہے تاں گرمیاں وچ مُڑی گرمی ہوندی ہے۔ سیکنڈ پہلے زیادہ گرمی نوں دی۔ ایسی تے پخیسا دی وجہ توں علاقے وچ نوں دے مطلب ایہ ایسا درختاں نے ایسی کٹائی ہوگی؟ جنگل ختم ہو گئے۔ وڈے بوٹیاں توں وڈے درشٹا ہوݨ توں اُنّت گرمی نوں دی ایسی اِستھ ہے۔ ڈراما وچ جیساکو بارا مہینے ہو گئے کٹ ہو گیا۔ ایہ جیسا مرلے او ٹِکے تاں پانی اوہ اُسے چفیری چِڑے اُسوں مرلے او چفیری ساگ دے تے وڈا لذیذ ہو دے۔ اوہ وڈا مشہور ساگ ہو دے ایہ گرمیاں وچ جو تھا اک ساگ ہو دے اُسکو ایسے اسی سوتا لګدے نیں اردو وچ شفٹا لګدے نیں۔ تاں کئی لوگاں کوں وی لوکاں وی کھانی ہے، کھانی ہے، وڈا مزا آ دے تے خاص کر ایہ ترمیرے ساگ ہے اِسکو کھانی ہے یا منگ دی کرو تاں وڈا مزا، اندر تے وڈی تے کھانی ہے اِنکو تاں خاص کر۔ خاص کر پِچھوڑا لوکجَن وڈے پریشان کر دِیا سی۔